Raha ôtran'ny hoe zaho tompona tragno fisakafoanana, ka misy mpividy a, na olona mpisakafo amin'ny hoteliko ao mitaraigna ka hoe ratsy ny tsiron'ny nahandroko. Dia ny fomba fialako tsiny aminazy dia ataoko ôtran'izao: hoe azafady indrindra tompoko raha ohatra ka tsy nahafapo anao ny sakafo nandrahoinay niany fa tsy ho hitanao- tsy miherigna aminareo koa ny raha ôtran'ity fa amin'ny magnaraka atao tsara amin'ny mahafapo anareo mihitsiny fa ialana tsiny indrindra tompoko.